Ман бештар мехостам пулро барои гирифтани таассурот сарф кунам. Воқеаҳо ва лаҳзаҳои хотирмон дар хотир мемонанд ва рӯҳро ғанӣ месозанд. Молу ашё фарсуда мешаванд, аммо хотираҳо ҳамеша бо мо мемонанд. Аз ин рӯ, ман сафарҳо ва таҷрибаҳои навро аз ҳама бештар қадр мекунам.